E nik'yaj ch'iich' rii' che kerapapek <hesitation> cha kaaj kajcha' chiran, <hesitation> qaqilan che ela' qas k'axt kiktijan qaqilan kak'aw b'iik jun wuxu' ki'ab' ch'iich' rii' <hesitation> k'o chiran keb'eek pi nik'ayj chek tinimet wuxu' pi nik'yaj chek che naj na poon <noise> qilan che qas otz riliik xu' chan qas rajawxiik qaqeta'maj qas rajawxiik <hesitation> li qachalal che kik'amaj wii' b'iik re jun ch'iich' rii' kireta'maj che rib'aniik, chech pajab'al <hesitation> ker kerk'am b'iik chech pajb'al ka'al pi jun chek tinimet <hesitation> rajawxiik b'la' karil riij xa' kela' k'ot k'ax, k'ot <hesitation> k'ot e k'ot k'axk'ool kiqaj pi kichomb'al, kiqaj pi kib'eey xaqara' rajawxiik kiril riij wa k'o wa k'o jab'aal <noise> wuxu' qas k'o suutz' laaq' taj kib'eek <noise> <noise> pi jun chek tinimet naj ch'iich' rii' che kerapapek.